أكيد، لأنها خطر كبير يهدد السلام والأمان العالمي بشكل مرعب معى انه من الصعب تحقيق هذا الهدف الى انه ما شي مستحيل اذا تعاونو الناس معى بعضهم بعض.